Siiliq ja nõglatsiaq kaitsvaq hinnäst teno uma nõglulõ, miä näil sälä pääl ommaq. Et ku nä määnestki ohto tajusõq, sis nä tõmbasõq hinnäst <hesitation> kerrä, niimuudu, et nõglaq ommaq kõik välähpuul, ja ku kiäki näid rünnädäq pruuv, sis nä saavaq nõgla puult tsusadaq.